Dwuma a midzi a m'enyi gye ho paa nye dɛ morotow ndwom. M'enyi gye ndwontow ho osiandɛ sɛ motow ndwom a, ͻma me ahomka. Motow ndwom a, osiandɛ Nyankopͻn adom me akyɛdze a me ndze yɛ dɛw ntsi, motow ndwom a m'enyi gye dɛ Nyame <noise> aboa me <noise> na mutum motow ndwom yie. Na afei so, muhu dɛ ͻhyɛ afofor nkuran ma hͻn so, hͻn enyi - nyi ͻda hͻ.